मुइ खास गरिबटे भौत जसा चडानको आवाज चिनिबटे तिन कुन चडा हुन् भुणि छुटे सक्दु । तै मध्ये सपहै पैल्ली न्यौलान चिनी सक्दु। न्युला कु कु गद्दान तै चिनिन्छ । तसोई मयुर चिनी सकिन्छ, कौवा भया, कौवान्ले का का गद्दान, तै आवाज ले चिनी सकिन्छा। तसोई सिण्टला भया, स्वा भया, तसोई घरगेडा भया, तनलाई चाहि तनरि आवाजका माध्यमबठे कै प्रकारका चडा हुन् तिन का बस्सान, तिनारा बारेमा चाहि था पाई सकिन्छ ।